Sudafrica pegua reta jae ko dia de herencia jei supe reta veinticuadro de septiembre jaereta iyarete tuisa jokua teta pe va jare opaete yati reta jare oyapo mopeti barajai o barabacoa jei supereta va jaema opareve tembiu jaema jukurei guruata iyarete reta.